Pues guiey xowayey niumbec gunse guna pien nguiney porqueguiey umbec xuwayey porqueguiey ngondom mingal ajlüc nipilan almajiür xuwayey tumiün piürníen andeow andiem a veces mangal per a eces aque más mandiüm nga majlüc entonces por es loquicots agiürats devid pues ajgiey xowayey umbec debe de majiürats par ngu maxoma andow ajts porqueey nga majiür umbec xuwayey xowayey ng majiür umbec.